سیٹ کرنا یا ایڈجسٹ کرنا کول اجازت ہے، سمجھن دی مانگ کردی ہے۔ آؤ ہرمونیم نوں اداہرن، جوکی کیونکہ اک لوک پریئے واد یَنتر ہے۔ ہرمونیم وِچ بیٹھک اتے ستِتی، ہرمونیم نوں مضبوط تھاں تے رکھو، موڑے تے صحیح، تانگ نال بیٹھو تاں جو ہاتھاں آسانی نال کیان تے پہنچ سکّن۔ بیلوز پمپ کرنا ہرمونیم دے پِچھے والے حصے نوں، ہولے ہولے پمپ کرو، پمپ کرن دی رفتار نئیں تباہن رکھو تاں جو سُر صحیح نکلے، کیان دا پربھاؤ۔ سجے ہاتھ نال کیان نوں دباؤ، ہر کی نوں صحیح دبا کے تاں جو سپشٹ سُر نکلے، سُر نوں ملاؤ۔ لَے تال وکھ وکھ کی ملا کے وجاؤ، ریاض اتے سُر۔ پہلا سادھارن سُرّاں تے ریاض کرو جیویں سارے گاماں، مُول راگاں جیویں بھیرویں یا یمن۔